دیجیتل کمره د فلم پرځای د سنسر په وسیله عکسونه اخلي. کله چه تاسې عکس اخلئ، رڼا د لینز له لارې ننوځي او سنسر سره ټکر کیي، یو بریښنایي عکس رامنځته کیي ، دا <hesitation> عکس بیا پراسس کیږي او ډیجیتال فایل په توګه خوندي کيږي ، کوم څې تاسې کولای سئ په کمرې کې یې وګورئ او یا هم تاسې کولای سئ دغه فایل خپل کمپیوټر ته انتقال کئ.